gade kəndai karek maduwa koda kak bəna əmda vajləmək wana də gudkwa. gudkwa ko kwaya ah akchi go kakwuyuk, aʒu səntal, aʒu gudkwak bəna kajluwa, səntəlu kak awai, kwari aʒu ah ah buguru kak ah balu kajluwan. buguru ba aʒu kallam, gadi japjapa, gadi marəm. buguru atu marəm kallam kak awai. aʒu kwari ətlbawo be ənda van jləmədu, va əngwadu tə'yi kak tanu kak duwhai, amma əda vajləmə kak fəna. ʒmda tan na dalmu funa bəlanna, ənda varəngwadu kajluwa gadak aka. fənawu aka va ugjla kəndə bai. kwar aʒu alim, aʒu avən avən atəman ka kulkula kawai aʒu avənu ba jiri sərən, gadi ka kulkula kawai, diw diwa japjaapa, aʒu marəm baya kak maksa kajluwi. avənək maksa kajluwa atiyau marəm, ənkano bani aʒu, ah jiri bata kwanbi ba fudu. aʒu maksa kajluwa əmda ba uskwanəna əmda va jləmədu. aʒu fiba əmda va jlumadu maduwa japjapa ati yau əmda vajlumadu, əmda va jluwartu kajluwa. ʒm duno akchiyau əmda a jləmadu wana a kunu maduwa. azu kwari fəna be babi əna va pə'yi kajluwa, əndai əmda pə'yi kajluwa i buguru bukwaya daten azu fi kwaya əmda əzgama kwanu bai, daga fəna saidai təba, atiye əmda va kubadu bi kwaya, əmda akuba buguru dək təba, kwari azu am waladi, atiye əmda va ətltak fəna i adau gadak kada tə'yi tagvagvi. zmdo fiba əmda va jlumadu wana. to səntal atiye fe kulkulak awai, kwari azu gudkwa atu kak bəna kajluwa. akchiyau fi barri əmda dazgadu əmda va adak bənak tə'yi. pəran əmdau valwau də kəgai, saidai ah buguru əmda dək dəm, kwari təbayi əmda vajləmi dək aryuwa, be babi əmda va pə'yi kajluwa i gaku kenan.